babaɗi bawuyammi saidai in'eh marshe billa kori na indiko ino mara inmeno into'inommi sai inmetu bano na inmeno banommi sai inhoshe to'enno shikenan, na inhoshe to'enno saina wa billa rutayyoto sai ingafi na inwa billa rutayyotobu saina gaf monsum, na ingamko monsum bu shikenan saina go manluri ariya saimu eh ruta na damɓeno ehno meno ki ka'a dai ki ka'a dai na maiko nakaabu saina biɗe dabbobi saina gonno de'i, na inmeno ki de'immi shikenan saina ina 'yabu sai gaf monsum na inkirba monsummi to shikenan saina hinɗe ne konni mano korimmi nako ito riyazzi <hesitation> inmeno into ennommi shikenan sai in metu inbiɗe dabbobi sai in eh riyaki zuni.